لو هفضل هفضل انه انا اعالج الامراض انا مش هعمل حاجة لما اتحكم في عقول الناس التانية بس لما اعالج الامراض هكون سبت اثر طيب للناس، وحاولت اصلح ويكون الناس عايشين عيشة هنية وميكونوش بيعانوا من امراض ومن تعب ومن ارهاق.